Te ko ki'a ndeya'vi vidaso takaso, ye iyo ore jnu na jna'aso na, te jna-u'u-iniso, xi <hesitation> ni ña konde'e vidaso a jna-u'uso, xi ku ni ñe na'aso kuu nunca ka kú ndokoso.